Nareo aza aloha da tena mahay mihira ary iaho da tena mankafy anareo mintsy. <noise> Ombia agny kay zao mivoaky i sangan'asanareo vaovao toy? Tohizo reno fa soa? ho lasa lavitsy hanareo oh.